Na ban a kyɔrɔk inɔaane, ke ba se na yisi ba net yɔng fɛ ba kaba ren iba fɛ ba nit sin tonong fok iba yet banet ba tek. Isot kusot kutek se yit iyɛ ine na ayit iyɛ ba ise na yisi banet ke azeng na amatse irom kyɛk awo, ise ayit iyɛ, ba fɛ ku sas ayit yɛ yet na ta di na ayisi nek ki itsin sot kusot kutek banet da di ni kutomong ngɔn fi kayet katek. Ki itsin kosot kutek awo banet dadi ni ni to ni sot ngɔnng kufɛ yɔng fi ira na banet ba awe. Nek mgma ki idi anet na ikyɛng itek a wo ine a yit iyɛ wu. kɛ a na ikyɛng itek ine a yit iyɛ wu. A kɔn e yɔng fi ise yɛɛt anet na sot kusot kutek iwu ice wu. Ke ase ni nɛt ke ase ni bang ke se ayɛt ari, ke ka ke fi ise ice ngɔn ise yɛɛt kusot kutek ngɔn banet na ba tak iko fok are ra kusot kutek. Ba yɔng fi ngɔn da tsi na iki kak ni net ni bini tonong banet fok ngɔn ra kusot kutek a wo. Na banet fe ise yɛɛt anet na fees na ane while adakunom ba atsin tak itek na toon ngɔn awo. Ke adakunom tak itek na toon ngɔn awo. Ke adakunom tak itek na toon ngon mgma ayɔng fɛ ashim adaka beseng nek ngɔn sonong fok ngɔn sonong kyaang awo ada kyem awenek akyɛ izɔk adakunom se gung ni ngɔn. Ayɔn fɛ adakunom kasa angan da kyem afɛ da iwu awo yɛ. Adakunom kasa anet yɔng fɛ anye kusot kutek ne da a kasa ayɔng fɛ da anye kusot kutek a wo, nek iwu ren kayit iyɛ kangaan ba se a kak fɛ ni wu are se na are se na awo. Iwu ren ikyɛn fi ines ayit iyɛ akangaan. Ki ku yiring ngɔn yet kusot kutek a daka kasa ida sot ares itomong ɔng fi iwu kutomong fɛ ba net whɛt da di mgbɛt kusot kutek ne ngɔn.